نحب الجبال أكثر، لإنها تعطي إحساس بالراحة والهدوء نجدر نطلع ونتمشى بين الصخور ونشوف مناظر جميلة وطبيعية بعيدة عن زحمة الحياة، والبحر حلو برضه لكن نخاف منه هلبا.